Ny tao sivy ambifolo sy roa arivo agnamiko manoka da tao nisy nisy nitrangatranga ny arety isakarazany aby ohatsy hoe tao ny taminy sivy ambifolo sy roa arivo nisy any COVID dix-neuf igny nahafatifaty olo lako la tsy hainao manao akory aby.